इथियोपिया की बात करें तो, वहां के व्यंजन हैं टिप्स, जो गौमांस या भेड़ के मांस से बने होते हैं। यहां घोड़े बहुत देखे जाते हैं। और इथियोपिया अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है।